चबूतरे का उद्देश्य भयानीक सामाजिक सांस्कृतिक और उपयोगवादी कार्यालय में सम्मिलित प्रदान करना है। ये एक उचाईदार मंच आधार होवे है जो सदैव समर्थीय समूदायिक क्रियाकलाप के लिए बनाया जातो है। धार्मिक कार्य में चबूतरा मंदिर की नींव मूर्ति स्थापना पूजा अड़चन के लिए उपयोगी होवे है। देव स्नान पात्र का स्थिरता केवरप्रत्येक भी माना जातो है। चबूतरा गाँव में बैठक और चर्चा के स्थान में होबे है। येह बुज़ुर्गन और ग्रामवासियों के यहाँ सामुदायिक विचार विमर्श विश्वम्बर आयोजन होवे है। हमारे संस्कारी रूप में चबूतरा धार्मिक मंच के रूप में प्रयुक्त होवे है। चबूतरा भूमि में ऊचाई देके जल भरावण से बचावे है। येह घर में बगीचा सजावट या ऊचाई प्रदान करें है। कुल मिलाकर चबूतरा धार्मिक अवं सामाजिक का निर्माण है।